Isusule sinarenda nini ambalo lusababisha ndile pata tulwa, kwanza kabisa ntaakwi, kanatira ntaakwi, suripata tulo tuku kwanza inokule kumoyo nukudoma vivia. Suripata tulo tuku kanotera ntaakwi, au kanisososo! Kabaji ii- lukitola, tera ba vandu vukitora ukuwerwi, au kabani nimulume siwari vyabowa nikani ulusika lusika ila nisoso luhudira ku kwiudi udire pata tulo. Isos lingire rusilo upa- udire tutulo labda kani, kani ji- nyimbo jihaji jisoso, kwa maana kuti nyimbo jingi jahasi nyimbo jo tereka i- inachene kulusi kiro tuku ntere isoso vii loukanira isoso vii mpaka ukaseya aka jamani chocholokwa ukuwerwi, kwa maana wii ipikipiki labda irukirwe tula isoso vibasi hicho kimbo sio kitanga tuku. Isoso lingi? Labda kani vasinga voubwita muda ambao sio bovo, bwita vyakura. Au suripata tulo kweri hamuna, au isoso lingire nisinarenda nini. Kana muntu yoroka ya, yu- yuchure vijesi, kira muntu yo- chure vijesi wende vivia, tere kabisa yochure vijesi usululala tuku, churu nicheva vakucho paka chuchura jikuno aisee. Surilala hamuna, isoso lingi le sinarenda nini muntu yo- tula isoso, lusika labda kintu ambacho da- sichastairi lusika muda ulumo ambayoa yolusikara, yaani ukumwana uliukutula isososo vii, surutanga kana chiolusika wadasulumwere unichewe urusika tuku kuona vii unini nisosos yotula usera asirikuu, sabisha uhera tulo tuku, pata itulo tuku. Au isoso lutera lwimbamba rusorenda, au lwimbamba lusinaa! Lusiana amani yabowa, irusi nisoso, kwasabu esukwe usuka ukutera wise lakini so- sokwingira matucho kukona nisoso kabisa utulo vii alinicho uyo tera, hamuna? Isonukutanga. kwahiyo ukona nisu ja- japo mako yokuona ni vyabowa lakini akuna ye nisoso vyo umutura, sureke rokichusya hamuna.